لو بإمكاني ازور المريخ كم يوم بس الرحلة اطول سني كاملي ، اغوح أي اغوح - لانو العمغ منقضي أول وتالي غاح تنقضي هاي الايام فعالاقل نعمل شي هشكل فريد من نوعو، نجغب شي جديد وشي ما بس جديد شي يعني كلش حلو ونادر